په آیرلینډ کې د می میاشتې هوا د پسرلي ځانګړتیاوې لري، چې د معتدلې تودوخې، لږ باران، او زیات لمر سره مشخصه ده. په میاشت کې د باران ورځې شاوخوا شپږ ورځې دي، چې په ټولنیز ډول څلور اویا میلی‌متره باران رامنځته کوي.